Kà raha <noise> voànkazo misy aminay agny zao oh, tsy hain’olo sasany, <hesitation> misy sakoagna, tiàko mamy be zay izy koà masaka. Izy manta aminje mizary atao lasary, mbô tiàko ho ain’olo hafa, olo atô regny. De karambôla zao, misy be amine, misy le maventy i, de misy le madigniky, hasika zay izy koà fa masaka. De tiàko andramagn’ôlo mbôla tsy nahe azy koà izy e.